ཨིན་དོ་ནེ་ཤིཡ་གི་ནམསི་གི་སྐོར་ལོ་སུ་བ་ཆེ་ན་དི། དི་དི་ཨ་ཅི་ཆི་ལོ་བཅུ་གི་ཁ་ཐུ་བརྟན་ས་ལ། ཨ་ཅི་ཆི་ཆེག་ཏ་ཆིག་ཡེ་ཨིན་ཏཱེ་དེ་ན་དི། ཟླ་བའུ་བཅུ་གཅིག་ཀུ་ལེ་ཟླ་བའོ་གཟེབ་པ་སངས་ཏ་ཡི། ཆབ་བབ་དའི་ཏོ་ཡིན་ཏ་ཡི་ན་དི། ཇ་བ་ཇ་ཀཱ་ཏཱ་ལ་བ་ཀན་ས་ཅལ་དི་ཤུ་ན་དི། ལ་བ་ཏི་ཆབ་པོ་མང་ཏ་ཧེ་ཏ་ཡི་ལེ་དི། ཅོ་ཏ་མུལི་ཡ་ལ་བ་ཁེན་ན་དི། ཨ་ཅི་ཆི་སེ་ཏ་ཡ་ན་ཨ་ཅི་ཁི་ཁ་ཏའོ་ལུ་རྡོ་ཨི་ན།